Los aucis, los ciervus, los caribús i los renus gastan los sus cuernus pa defendel-si delos predaoris i pa lucheal polas hembras ena epoca de rixu i pa asseñalal dominamientu endrentu del su bandu... Los cuernus tamién les premitin d'escarval i desenterral alimentus ena nievi. Amus, que sin cuernus los probinus estavan eschangaus porque hazin parti emportanti dela su supervivencia.